اللي أتمنى أزوره هو <hesitation> النرويج احب طبيعتها الخلابة من شلالات وجليد و <hesitation> ينابيع و <hesitation> جبال وثلج ومناظر طبيعة فيها <hesitation> فريدة جدًا وأحب فرصة <hesitation> الشفق القطبي الموجود فيها يعتبر مكان مثالي لعشاق المغامرة.